Á pësiyën adoon yëlan pënţënk bañaan me banjoonk bëcí dí <hesitation> nasiyën doonk nëkaban dí kafeţ bukal doon bëcok bënţënk. Pësiyën doon yëlan pënţënk bañaan já kowí bañani wí abá ţeendi dí bukal bënţënkëna bañaan má bëţënk jáaţ buŋ bëcí këcí. Bëţënk, bëţënk ajá bëtíisës badú ank katënkoo bëţënku këţënku kootíis rek. Pësiyën doon yëlan pëţënk bañaan ţí dewëlopëman pëko yëlan má ţí senegal ţí ubaráari cíţ wun bëţënk acíţ, bëţënk acíţ, bëţënk atíis mak. Pasëk ajá këteena dí ngëloŋ ngëcáak ngëko kab kuraŋ káaţ kuraŋ. ayáank cí dewëlopëman? Ngëloŋ kab ţul káaţ ngërobine ayáank cíţ pëţënk bañaan ţí dewëlopëman. Kuraŋ ŋal duka cí kací naţoon mënká pëţíj kuraŋ dewëlopëman daŋ. Bankeeki meween bëdu leempëna kuraŋ dëmënţ duŋ cúun dewëlopëman. Á pësiyën doon kaţënk bañaan kay ngëko doon cí uwatës badoon, badoon ngë isin ngëcumal ţí kasamans ţí ŋal nayá ţíko biţe kací. Wín umpaţ kayër bërëkú pësiyën pënţënkaţ bañaan, padoon ţënk bañaan ngë isin doon cí ţí kasamans ţí ayëlan ngëbáakër alakar ţí ngí senegal nguŋ ngë isin ŋal kíijá páaj sá. Kara resiyon o resiyon dëká ngë isin ngëtëb <> dewëlopëman kací. Sirëtú kasamans bañaan ţíj kancapëju mak, bañaan ţíj kancapëju mankuŋ këtíisi këpáale me bëţënk cíţ buŋ.